Insonning qadriytlarini, hayotiy maqsadlarini, harakterini va odatlarini albatta bilish juda muhim. Shuningdek, bir-birining his tuyg'ularini tushunish ham kerak va albatta <hesitation> komunikatsiya qobiliyatlarini va muammolarini hal qilish usullarini ham etiborga olish juda katta ahamiyatga ega.